Chemo rmessik ri mees qb'an k'o ri wnaq utz kmesik wu mees k'o ri wnaq qa kmeestaj wu mees rmal, no'j qtaqiij chemo ri qmeesb'al ri xk'oken ri rq'aab'chee, ri xk'oken rq'ab'k'eeq, ki'q qchu'l ruk'ri' qmool ri mees, n'oj k'o ri wnaq si qe uj k'olik taq ri tinmit naaj, taq tinmit wa'chi' ojk'owi' are'k'ri'kchkun chqe rq'aab'chee rk'ama'chee rk'ama'k'iim no'j k'o ri wnaq ajwi'ri kó taq nmaq taq tinmit ka'nsin mees no'j nkere'kep wu qb'an qe ya k'o k'o kmeesbál kk'eyex chi ri meesb'al ki loq'waaq mesb'al ri ixk'oken qla qe kuj loq' ilq'oow meesb'al sin ke'q taqiij, ki rch'ij jun arq'b'qche' ju oxib'q'iij ke ke <hesitation> kjib'q'iij chemo ri rq'ab'chee kchkun chqe tek'chi'qjaal yari kchiqiq oche psi'y k e <hesitation> kyo'qook rq'aq'aal no'j ya taq nmaq tinmit ki'loq'ke mesb'al pk'eyb'al ki'loq'nsb'al mees ke kmotaj ke kmestaj ri mees ri'qmaal, esoort rb'anik taq nmaq tinmiit xuqke qe qb'an chuqchuch chemo ra'nxik ri mees qb'aan.